انا احب كل انواع الموسيجى. وطبعا مو موسيجى معينة. بيكون كل وقت على حسب مزاجي ونفسيتي احب اسمعها. بس اكثر ميول لي في استماع الموسيجى هي الموسيقى الهادئة احب اسمعها واسترخي عليها.